Ny karatra famahanam-bola de izy io moa zany karatra omen'ny mpiasan'ny banky, de izy io a fomba fiasany a ho entina eny amin'le GAB reny de natao hakana vola, na ko- natao konko hoe hijerena hoe ohatrinona ny vola ao amin'ny kaontinao.